انا <hesitation> مش بفهم اوي في قطع الاساس ممكن اشوف حد بيفهم فيها ويساعدني فيها ان هو يعملها تبقي احسن-يبقي شكلها احسن-لو معرفتش اللاقي حد-ممكن اخش اتفرج علي فديوهات علي اليوتيوب يساعدني ان انا اعملها